<noise> Mɛpɛ dɛ meyiyi "sink" ne mu adze kyɛn dɛ meyiyi "toilet" ne dze no mu. Ɔnam dɛ tsiefi a nyimpa kɔ mu no ɔyɛ nkɔw yie, ntsi adze so a tsiefi ne fa mu kɔ no. Na sɛ nsu wɔ hɔ a "sink" no na medzi kan afa na metwitwuw mu.